א וועלגער האלץ העלפט מאכן פלאך טייג. וויאזוי ס'ארבעט איז מ'נעמט די טייג און מ'נעמט די וועלגערהאלץ, מ'גייט עס דורך די טייג א גוטע פאר מאל, איין מאל צוויי מאל דריי מאל, ביז די טייג ווערט גענוג דין און מ'מאכט עס צו <hesitation> וויאזוי- ווי דין מ'וויל ס'זאל זיין אזוי לאזט מען עס און אויב מ'וויל עס מאכן נאך פלאכער קען מען נוצן די וועלגער האלץ באט די וועלגערהאלץ מאכט עס אויסגעגראדט.